Ua kākau kēia kanaka e pili ana i ka wahine hiʻu iʻa uʻi loa. Hoʻokahi lā ua launa ʻo ia me kēia wahine hiʻu iʻa ua aloha kekahi i kekahi a ua male lāua. He wahine hoʻokalakapua kēia wahin wahine hiʻu iʻa a ua hiki ʻo ia ke hana i nā ʻano mea like ʻole.